La raka to mbaxgal loi wnen tobo kanto pudrdox xio chen xelo lli loi lluchrt nallan ni kampto na xecha kampto nua ka chex wachel mod tladikir raka kam xoloi unkanto pioxix no o lle loi puton nialon chu seiti norio ando wolo o restikisakan la niakan de la niakan de to loi lletixka kanan la naxlə llinla nox dil la loi kux umpioxix chuxe chakan do lubxex lokan wa chal modul dun bapo rulan nie naka nien xech nika lob jam to loi lleta xkakadiga unin top te no niaxaxi niaxa gaw chux gax kitu nex lio chingma a loi c̱he c̱he xegan ladiki laskan nadiki rogan kan kamo lo di chalika llenka amtu te manoll c̱he gonbil yuchax gax lo llekamx